Efutu a wɔde ma me a muhu dɛ ɔyɛ efutu a ɔsen efutu nyinaa nye dɛ obi yɛ wo ade a gyaa mu ma ɔnka na manndwen ho bebree. Mede abɔ bra na aboa m' nkanee no s- sɛ metse dɛ obi aka mo ho asɛm mpo na ɔnnyɛ nokwar a mɔdween ho aa naaso fitsi aber a minyaa dɛm afotu no < hesitation) obi fom mpo a mefa ne dɛ sɛ emi so a nkyɛ nyimpa no bɛyɛ dɛn. Mɛpɛ dɛ ɔdze bɛkyɛ m' ntsi siisiara dɛm afotu no so mefae no aboa m' papaapa.